الاتنين مهمين بس أعتقد لازم يكون في توازن بين النمو الإقتصادي والحفاظ على البيئة. إذا ركزت الحكومات بس على الإقتصاد بدون اهتمام بالبيئة ممكن يظر الأجيال الجاية والموارد الطبيعية، وبنفس الوقت لازم يكون في تنمية إقتصادية وعشان الناس تعيش وتلقى فرص عمل. الأفظل إنهم يجمعون بين الاتنين تنمية إقتصادية مستدامة تراعي البيئة وتظمن حياة أفضل بدون ما نظر الأرظ اللي نعيش عليها.